أكيد أفضل العيش في بيت على شجرة, لأنه بيكون في وسط الطبيعة, وأستمتع بالهدوء والمناظر الخلابة, فالحياة في الأشجار راح تعطيني إحساس بالمغامرة والكينة, يعني راح يصير وضعي وكأنني في عالم خاص بعيد عن صخب الحياة وازدحام المدن.